.. pusuk paa sebab paa melou taban gak gidei-ginan baih ien megulup mata.. kuman peleket gak paa, ienlah penting angai..

pasel test gak aneak-aneak umik ajau itou, macam-macamlah ji test sibet deloyien, selalu agai berubah, cikgu pun taau komplen pedegah, sekejep tou ji sekejep ji ien, ku ji-jilah kerajaan itou bak-bak madak standard semua skul itou, akou pun da taau

Sejarah wak najar gak sekul selalu wak sejarah wak liko kek un, wak sejarah liko telo, especially liko mukah melanau debei, debei g nesok dagen sejarah.

wak selalu di watir kou pasal kasihatan gak liko melou ienlah penyakit wak berjangkit kena bila penyakit itou tapak, liko pun jadi susah, ien kena ekonomi likou pun belabok ji contoh covid masa ien, kesan ien nyat angai ji gak liko, ien penyakit wak kenengeang kou penyakit wak berjangkit

Akou sebenarnya siyen lebih suka dagen lebok, sebab lebok lebih, lebih aman, lebih, telou ndabei bak aa,, ndabei bak, ndabei bak memikir angai hal wak ndabei diyak. Telou akan sentiasa kena bak berfokus gak diri telou pasel jegem Tuhan kawak bila telou bei gak lebok.

Sejarah wak berlaku wak najer gak sekul yenlah tentang sejarah negara Malaysia. Pertama tentang kutan tan negara Malaysia itou nyadin

Ajau dunia ngak berubah cara telo bayar uteng telo puon ajau kena pebak bau-line atau puon on-line atau puon pebak cara internet. Iyenlah tan diyak siyen.

Ino ji kerja Kaau lok jadi ino jegem ino kah..hmmmm mun lahabei akou lok bak jadi polih atek nyat da kawak baau baau agei kawak dibak un da kena bak jadi polih bak menimok a jaat laei timan iyen akou suka bak jadi pulih tapi apakan daya basubtou da sukup lalu bak jadi pulih. Iyenlah tan dagen naseng kuman lahbei angai.

Alo nda berapa tao tan ngadan-ngadan biteang-biteang jegem borous.wak bei hak langit bei debei belajer pasel biteang jegem...borous .iyen sebab kureang tan belajer gak sekul masa iyen sabei.

serita wak pasel pernah tan inou.. melou pekebun, pimun padai , pimen sapek, tubeang balau diak tan serita ien bak serita nou mudei lau neh, pesiak ji, macam-macam lah ji kerja melou

Cita-cita kou gak anek kou iyenlah supaya loyen tukeang belajar bak diyak ji mudei neh supaya loyen kerja kena kerja diyak ataupuon bak jadi engineer doktor kah ataupuon bei jadi wakil rakyat kah bak bakti gak masaraket telo.

Serita wak paling taaokou dagen budayakoulah yenlah serita pasel Tugau sebap serita Tugau itou, siyen mengisahkan a Melanau kajih jed sabei bak menuluong likou Melanau bak mengangkat likou Melanau yenlah serita Tugau sampai ajau senuka kou serita yen sebap Tugau itou kira a pahlawan Melanau wak paling jed angai yau taah a

Oii cuaca ajau itou kuman puen taun lahabei. Lahabei mun musim tengkujuh sama laei a bulan 12 an. Ejau ndabei agei mengatik bulan, inou ngadan musim tengkujuh, bulan 12 agei ujan. Ujan samalah laei a sepanjang tahun ngak hujan. Ndabei agei

<noise> mun laie kou pasel test skul gak aneak-aneak umit ienlah telou bak mengataau ji ien tukang ka da dagen wak nelajer sien..

Warna disuka kou yalah biru, putih kuning.

sayur retek jegum bunga raya

tan rasa kou pasal tuwun nang tuwun adalah diak untuk telou bak a melieangkan badan telou dagen nyaam serta telou kena baaak bak melatih minda telou supaya telou sentiasa bak maju mapun jawai serta gak kesimbangan dirik telou dagen nyaam dagen udipan telou ien kena relek mapun udipan telo kawa

Akou ito memeng suka pegoi sukan. Sukan wak paling suka negoi kou iyenlah bola sepak lah pisak bol piala duniakah piala asiakah piala europakah. Akou memang sukalah pegoi badminton bak belabouk tan jatuong

Seni bangsa senuka kou bangsa melanau, seni loyen idak angai bermasem-masem lalu.

beikah keluarga nou menjaga tuu cara bak peguna duwit, bei mesti bak nejaga tuu dak kena bak belanjak macam-macam, mana-mana un megeang dabei tapak kajih bulan duwit neh inou bakkan mun sawa kou ooii kedekut lalu bak pidok duwit, ien tuu siyen ien cara tuu bak menjaga duwit, kak pidok gidei ginan duwit mana-mana tan un aneak meyabek kak pidok

kak miweak duwit, kak miweak duwit laei siyen, yenlah selalu sepaya berjimat cermat, kak miweak un duwit.

wakkan bangsa wak sihat jegum wak bei hasihat ienlah linut, umai jekan, ulem-ulem ji wak kinan tiap-tiap lau, ienlah wak sihat agai ji wakkan a Melanau, jekan ipoung ja

cita- cita akou gak aneak kou supaya anaek kou bak jadi a diak, a jadi a pandai a bak a bak pelajaran mudei lau, supaya loyien bak berdikari loyien adep

cuti wak senuka kou, ienlah cuti jegum keluarga, bila berkumpul jahak keluarga makau gidei ginan, ien saat paling seronok sebab telo jareang-jareang kena berkumpul jahak keluarga, bila berkumpul jahak keluarga semua cerita-cerita kuman dana-dana sabei akan keluar, jadi hubungan telo pun semakin rapat antara telo keluarga, ienlah paling senuka kou pasal cuti jahak keluarga.

Penyakit ji apluenza ji kubid 19 wak diwatir a masa itou pasel kesihatan gak negara melou

tuneh ngak akou peden soalan itou bei udei kawak ji udei.. <laughs> akou itou memang daberapa suka mapun daatlah akou suka mapun tasik atau mapun sungai, last akou mapun sungai akou rasaa a oh mapun ien dua minggu lepaslah, dua minggu lepaslah akou mapun sungai

Teknologi debei melareng telou, umur lakei kah mudak, mun pebak teknologi, teknologi itou nebak gak semua peringkat umur jegem berbilang bangsa.

mun bak mejaga badan jegum kasihatan kou humh, diak telou tetawa selalu, kak un agei serius agai gak segala-gala cerita telou, umur telou ngak tuaa ngak, kak un agei telou bak inou maraih memikir macam-macam tan tan, si pikir serita diak-diak un agei telou itou

Dokumen kou mun bak makau gak likou a paspot inoulah ji ic inou a gejilah aten

Mun aku bei masa jelau neh aku bak subat hobi baau kou ialah memesai. Aku debai pernah memesai mapun daad.aku peden idak angai ji sakai-sakai kou mapun daad memesai jekan diak-diak ji bak umai. Aku ajau ba buka hobi mun ngak pencen neh hobi memesai mapun daad.

Ino wak kau khuatir angai pasel kasihatan dagen negara nou. Wak paling terouk ajau ito penyakit jatuong penyakit darah tinggi jegem kencing manis mino sebab tenawan dabei taau sabar lalu ajau alah bak keman keman keman keman keman keman wak penyok keman wak temin, temih mesem sama laei tipou kou lahabei an an tan agei da lah kenaan sai susah sendirik kawak.

Wak isak a tradisi ajau, ..(ooo)…wak selalu nisak loyen gak likou a special likou Melanaulah, pisak tibou, pisak asin, pisak seremban, pisak kakeang, pisak gureak

Teknoloji, teknoloji ajau itou seperti AI, diyak nebak dagen bidang pendidikan sebap memudahkan jegem menyenangkan udei telou berkomunikasi dagen dwibahasa ataupuun semasa telou bak subet asaimen tugasan telou

sebab tuu adakah masyarakat melou pindah mapun kek jalak peyieng kerjalah, paling senang ien sut contohlah, sutu ien yeh akou, sebab akou mun diam un gak kapoung dabei tan debei inou ji bak sibet, diak akou mapun kuching, idak angai peluang pekerjaaan peluang telo bekeja eh jahak peluang berbisness ienlah sebab tuneh a masyarakat telou berpindah randah

kuji bank bak gerenti duwit da miaw, ajau itou system susah bak ditelabau kerna idak agai a semakin pinter dagen hal scam meyecam, wak perlu kou rasa ienlah bank perlu subet double safety pebak antara siyen pebak komputer jegum pebak menuwal, bila komputer ien buyak scam manuwal bei menunjukkan bukti duwit inou kakel bei dagen ien, akou rasa sistem dana dan baau perlu dikombainkan

ji den kou teknologi wak diak wak kena guna diak dagen bidang pendidikan adalah teknologi Ai, wak kena bak membantu cikgu-cikgu bak megajer aneak murid serta kena bak menulung cikgu serta bak pidok taau aneak-aneak murid, pasal wak-wak tuu wak masuk akel ji dagen inou pendidikan loyien jelau-jelau

Wak kan sehat----Iyenlah keman jekan, keman siet, keman linut, keman buwak, keman sayur atau puon keman wak penejah.

Iklim berubah rasa-rasa bak tiap-tiap taon lau tan berubah ajau, sebab ajau bei musim kalau ikut masa panas bei ujan musim ujan bei panas, iklim berubah angai tan dunia ajau.

Wak imon kou ataupun bunga wak nigek kou lubeng minggu ito aku meli balak, daun sup bak imun taun ito.

<noise> deloyien kempen mapun lebok

newatir kou mun pebak telepon debei linelah, jalak agei lau ien japan dua telou lau, dua la dua telou lepaslah, telepon kou bil debei bayar tiba-tibalah kena block, ngaklah tuneh bak lunch jahak sakai, bak keman tengahlau jahak sakai kou tiba-tiba da kena cal, dakena cal dakena telabau gak sakai kou ien pedegah akou ngak tapak

Ji ubat a sabei wak bei dagen budaya kou yen lah a pebayoh, pedukun, payun, pedakan, yen lah ji ubat a sabei sebab a sabei nda ngak bei doktor jadi a pedukun itoulah a napun bak pegui inou ji penyakit bak nyadi siyen buyak penyakit itou tuneh, mun deloyen pebayoh deloyen em pebak geneang pegui ji penyakit laei geneang yen tuneh menyebabkan siyen buyak penyakit.

pasel sejarah asel usul melou selalu angai keluarga melou peserita pasel wak ien, wak ienlah mesti diingat melou selalu kak peseluok, gak jalan dana serita ien

Wak senuka sibet telou masa belajer yenlah pimun sayur,.. subet parit diyak tan Bei pulik lasei

Kuba ji kau pinyeng sevis loyar gak negara kelo, ajau senang un teneken online inyeng un dagen goggle idak angai loyar giyen asal kak betemu loyar buruk unlah mun paling diyak sebenarnya walau puon bei teknoloji diak agei mapun telo mana-mana ji pejabat, atau opis loyar kuman telo buyak tenipu a. Dagen online idak wak dabei betul. Jadi fiyak agei pinyeng cara dana.

. Akou suka kereja jadi cikgu tapi wak kek ji jadi siyen tapi ndalah hal asel siyen tuneh bei gaji sereta kawak kena bak menuluong tina tama kou.

Ako suka pegui serita laksamana do re mi sebab serita yen idak serita jenaka jegum serita a ino serita untuk kebaikan semua.

Memang hebatlah. Biyasa a mahou pedegeng itou memang siyen bei semangat bak bejaya eh. Bak semenget bak inou ngadan bak menjaga keluwerga geji. Beji pesuwak, kena siyen menyuwak gak kerajaan bah. Kena siyen mapun a bank-bank kah, kerajaan. Gejilah.

Pisak alat musik Melanau yenlah pisak gadeng, pisak engkromong, tawaek, wob wak nisak melou selalu lah.

Den kou ji aktiviti wak pernah kenereja kou ialah idak pasal tarian subet tarian tradisional, por pot ji inou bak nesau gak badan jegam inou inou ji bei kaitan jegam tarian yian ji barang kreatif.

macam-macam un ji soalan itou, bak subet bisness lubeng masyarakat melou, mun bak subet bisness laie nou da lah akou taau, diyak bisness pejaja lelamas diyak harga mas, mahal lalamas ajau susah bak peyieng, dataaulah bak bisness

Lawatan mapun daat tasik atau sungai, mapun daat selalunya pabila telo bak pekaheng, memesei wak yen seronok, apun tasek selalunya bak santai-santai menenangkan pikiran, mapun sungai selalunya, bila telo pinyeang ji wak kan, wak kan dagen guun, memesei jekan guun, yen antara pengalaman diak tan bak mapun sungai, ako suka mapun sungai kena liko melo edak sungai mapun guun.

mun bak menulung amahou bak berdagang, mun sien bei maihkah, gelengkah madak sien mapun pajak gadai, senang telou-telou pun da susah bak menagih baliek neh

Bank kena granti duit da miyau bila lo yian mengupah lo security guard gak jawai bank jegam gak dagen bank serta mengupah polis idak-idak bak jaga dagen bank.

Sai sakai wak senuka kou, sakai lai atau mahou wak jegum sakai rapet kou, ....mmm... Ajau da lah ngira lai kah mahou sama un asel diyak. Siyenlah sakai wak nda bei jaet sakai kawak wak sakai tan an bak subet, ..aaa... Mum bak menyebut pasel lai atau mahou, ajau lai ji a mahou, mahou ji a lai da tentu mun pasel jentina ito. ,Aaa Bagi kou asel sakai iyen diyak sakai lah iyen. Kak un sakai keman sakai sama laei John Sakai.

Ji den kou benateang wak paling mudei den kou yenlah asou, Asou jiran lebok, bah jebah lebok kou. Wak sentiasa matek gak jawai lebok kou, matek wakkan. Yenlah benateang wak den kou mudei lawuih lah den kou sebelum akou mapun takan bak petemu sakai-sakai

test sekul gak aneik umik ienlah diak sebab telou kena peden deloien tukang kah da tukang kah ji jegum telou pun taou standard deloien kuba ji ji, gak gaan ngak gai gak standard loien ji aa supaya telou taau ji ma bak aa megajer loien.

tokoh sejarah wak terbilang agailah wak sabei, wak termegah ienlah tun jugah sebab tun jugah itou tuneh a pegan liko iban bak tutui sama bak menjadikan liko malaysia merdeka masa ien, jadi Tun jugah itou tuneh kira kepala liko a peribumi gak sarawak itou, wak ngak pegan liko, meyatu liko supaya liko telou masuk masa ien membentuk liko malaysia

Takan raun wak lo napun aku adalah Kuala Lumpur sebab Kuala Lumpur adalah idak takan wak ba negui jegam takan sejarah wak lok napun kou pengan aniek-aniek aku jegam semua sanak saudara ko.

A lakei bercampur jegam melo aku bersyukurlah bei mengajar-ngajarlah ketan bak subet ito mengajar adat dan bahasa mengajar keji ba subat kerja ito idak angai adat diteruskanlah untuk masa depan

Takan telipon paa debei servis gak Mukah laen un debei sama laei a inou ngadan en, tower bei, laen debei tan aan tan a bak peserita, a mapun likou Mukah, mun bak relex -relex tan debei laen yen lah diyak

Iyek subet projek jalan gak kapoung.

agei mudak lahabei akou ingin bak jadi cikgu tapi bila ayeng jadi survey, meyurvey tanak a un ji kerja kou, tanak kou debei, debei baih ien akou ajau adep ji agei kerja pegui subet plan

cara paling diyak bak bayar dagen Masyarakat kou bak petukar barang duwit cash, kadar kreadit atau handpon, den kou ajau itou paling mudahlah pebak handpon sebab hed kuman handpon ien debei perlu bak pigek idak duwit cash.

Beikah perintah likou mou bek wak program kebajikan wak cukup stabil uu cukup stabil idak angai bantuan macam macam ji wak nidok ka agei serita pasal diutlah aneng idak wak nidok wak kan bakul wakan alah debai kena kinan agei nidok lo menteri mun lebok megu ida lalu baju jua a gak a megu sampai da terbak ja.

Wak ngak nimun, wak tubuok wak bei asil wak sibet kou yenlah pimun sayuor sawi, sayuor sakok manih, pimun buwak diyan tapi buwak iyan ndabei jadi, siyen taei angan. Baih yen ndabei cun liyan kalik. Limited setayel serita a dana keji cara pimun. A wak bei asil ajau ito sayour un ji kena nimun kou

Mun akou lok jadi tanda lau akou kenasusou akou lok subet uhh keman jegem famili-famili akou, famili-famili nyat supaya jadi tanda diinget akou sapai bila-bila.

soalan- soalan itou pun kadang-kadang akou da paham, inolah laie nou kubaji akad wak lebih lakei, kad beilah kad lakei, kad mudak beilah, mun lakei ngak expired ngak laie a, dabei kena nebak agei.

Cara telou subet temujanji doktor gak negara telou adalah pebak Mysejahtera ataupun pebak telepon. Pebak Mysejahtera ajau itou digalakkan telou bak subet work in bak temu doktor ataupun bak subet saringan kesihatan

Iklim gak takan melo ajau sebab melo ito gak bei liko malaysia iklim khatullistiwa bei hujan tuneh kawa masa ayieng pun bei hujan campur, iklim gak likou bah ito bei campur bukan tan gak likou putih iklim bei musim bunga laei a,bei musim gugur musim luruh tapi gak malaysia ito musim lasu

akou lok bak kerja taban kerajaan kerna kehidupan lebih terjamin, bei gaji pencen, senang bawai pangkat jegum senang nait gaji

Wakkan sihat adalah macem jekan kan kukus, pipus umai, linut, sa'et, ikan dan jegam ikan ipoung dan idak agei ji ageiwak wakdubat

Program radio wak senuka ko sarawak FM un lah, wak senuka a idak wak dagen likou sarawak itou,a yen kena pedengah macem macem ji serita lagu wak baou macem macem yaulah a dagen radio aneng madak telo manah tan ja lian telo dribing adep- adep dagen kereta suab.

<noise> akou bei madou kenderaan a kereta a motosikal, dua alak dua bangsa ienlah akou paling bei pernah madou dagen udip koulah setaket ajau

Supaya badan telo tetep sihat, telo mesti bak selalu keman buwak serta keman sayur, serta mengamalkan tiap lau telo makau selama peluen minit supaya badan telo bebas kuman segala penyakit.

Telipon paa wak siew angai, wak lawuih, wak siew lawuih angai tenaban kou yenlah Nokia, Samsung jegem kawak Sony. Sapai ajau barulah akou bei kenaan telipon diyak ji jumit. Yenlah tuneh telipon ipon sapai ajau

Sama yau-yau soalan tuwa itou. Inoukah perogerem radiyo? Mun perogerem radiyo wak tenaah kou itou.. .. itu barulah lokal sama laei a yen. Yenlah senuka kou macem-macem yau wak senerita a lubeang yen. Ajau SUKMA, serita SUKMA un agei.

pasel tuun, tuun gak sungai, ajau idak baya, mun gak waterpool, siguih, mun gak swimming pool pun diak kawak bak badan..

Musim ji gak likou kou ajau adalah musim ujan, ujan deraih. Inou ngadan musim ujan yen eyeh, musim ujan ujuong taun itou tengkujuhkah atau musim inoukah ngadan yen?

Dapayah un a kiek akou ito puon kadeng-kadeng buyen kawak nasihat kou gak dirik sendirik mun buyen iyen betenang un siew lah atau puon bedoa mapuon gian kek sieng berfikir kutan tan betenang lah paling-paling penting bedoalah menyerah masalah iyen gak Tuhan iyen paling penting.

Wak esak wak nisak anak umit dagen masyarakat kou yen lah pisak asin. Pisak tibou. Pisak kakeang Serta pisak siben,

Inou wak isak nisak aneak-aneak umik dagen masarakat kelou ajau, pisak telepon. Ndabei wak kek lalu kenereja aneak-aneak liyan ajau itou. Lau malem-lau malem, lau malem pisak henpon un kereja a delou. Aneng susah angai tan bak konterol sebab itoulah gara-gara teknoloji moden laei timan. Apa boleh buwat mun ndabei telepon neh susah kawak telou bak pinyeang aneak telou gak gaan. Bei telepon alah pedeket lalu jegem telepon aneak keditou

Lawatan ndabei mun mapun sungai, singgah kebun tubeng balau, milir balau duit, yen tan kerja gak sungai

Dagen budaya melou a bak matek aaa a bak matai biasa siyen sedara-sedara sendiriklah, adikakak wak bei dagen lebok yen wak tuu angai. Mun nda ndabei janeak-janeak, a tebusou dawekkah aaa wak dawekkah. Gejilah a matek

Akou suka keman kideang ikan, cara subet atau piseak ikan yen mesti lah segar dan ikan yen kenukuih jegem asem dan siyah.

Akou mengharapkan mudei neh bangsa Melanau disegani jegem diangkat gak dunia ito memandangkan budaya jegem adat telo ito adalah sesuatu yang unik jegem etnik.

Wak kreatip, wak diyak ji bareng, samalah ji soalan jahak sesai seyus yen tuneh kawak yau itou, bareng kreatip ee Melanau itou, masem-masem un kena kenereja kretip itou, wak plastik pun kena jadin gian takan bunga, nda ibuh, dengahlah nda taou agei inou bak serita

Pesta atau lau rayak paling meriyah bagi kou iyenlah law Krismas sebab masa iyen akou kena begupul jegem kaum keluarga kou wak jawok wak bei gak gaan un

Ji keadaan sekul gak takan melou ajaulah, mun ji lahabei sekul melou neng teruk angailah, neng miskin angai ji sekul melou, sama laei Melayu daif. Ajau sekul melou gak Tellian memang canggih angai ji, memang diyak angai ji, ngak muden angai ji. Jadi aneak sekul pun suka bei padeang takan pisak, bei takan loyen macem-macem ji perpustakaan takan loyen belajer. Jadi seneng angai ji masa ajaulah, mun sabei sasek angai ji sekul melou. Ji ajau ngak moden angai ngak ji.

Buk wak serita anek umit selalu wak negoi loyen. ienlah a dagen wak ino menamah pengetahuan loyen selalu penadak kou mun akou memenglah da lok bak pisak-pisak un.

Wak a lakei, kaad a lakei a pesapuor atau mengajer jegem a mudak yenlah, menasihat a mudak mun ji liyan kawin, pedengah pasel adet ataupun musim matai adet kubeji ji wak yen jegem seneng loyen a nda memiliek angai pesapuor tenawan. Loyen pun bekerejasama.

Ji gak likou ajau kubeji bank bak gereti duwit wak miyau yenlah bei a dibak jalak a wak bei ngadan PIDM. PIDM yen akan memastikan duwit wak miyau sentiasa kena nebayar baliek. Deloyen akan mecek duwit yen.. mapun aan-aan tuju. Gejiyenlah.

inou perasaan kou bak tutui sukan berkumpulankah sukan adep em em mun aneng sukan ien sukan individu, tan aan tan bak pegan tenawan tetapi mun bak nidok pilihan akou suka agei wak berkumpulan kawak sebenarnya, belabok bukan belabok akou jelawaih semua tenawan belabok.. <laughs> mun menang bukan menang jelawaih, semua tenawan menang

Akou suka a lai wak taou bertanggungjawab gak tina tama siyen, gak keluarga siyen sereta menyaganek angai gak lou janeak siyen gak keluarga siyen sebab siyen taou tanggungjawab siyen. Yen ji kawak bila siyen pesawa neh siyen taou. Yenlah akou suka a lai yen ji. Gaji kira nubur duwa.